No siin ei olõq nüüd üteld, kas ma võitsõ lotõriiga tuhat eurot vai mill'oni. No ku miil'oni võitnuq, sis külh ostnuq vahtsõ maja ja käünüq ümbreilmareisil ja. Ja sis kõigilõ latsilõ ostnuq majaq ja kaenuq, et või-ollaq tugõnuq ka viil kedägi vai midägi, kinkal om hädäste api vaja. Egäl juhul mõnusahe elänüq.